لو خيروني وقالوا لي إنك تروم تسير الفظاء رحلة، هل بتوافق ولا لا؟ الصراحة هذا السؤال غريب لأني أنا في اعتقادي إني ما بحب اروح رحلة خطرة ما مظمونة مثل الفظاء, بالتالي برفظ تماما إني أسير رحلة للفظاء.